Be la fermentasiun, përché a ie dë batteri ch'a travaiu cun ël süchèr e cuindi a maiu ël süchèr e a fan ad ezempi a lu transfurmu ël alcol s'al e ën vin o 'na bevanda o a lu fan lievité creand anidride carbonica s'al e ën pan o cuant'altro e tüt lon li a fa la fermentasiun, a fa tüte, batteri ch'a maiu ël süchèr ën poche parole